jiki lalle lalle ma je wai chei kama kai ma riwei rima pero ma chewei chei don tikin gi don kama ribi rima ne ma chewe chei tikangi don kama chebu chei ne ma ri wei rima tikangi don kama ammin pikan gu ma jyuguwei no ningu tikingi tu mo riwei rimai woo do kam do ma riwei rima sosai ma riwei rima tikingi don kama amni ma ko tikingi don har ba gwala dimri rima ma ar ba kumin jyakalu ma jygya cheguchei ma ma jagya rigu rima ma jor dikangi don yigi to tum tum toh diminu wei ma riwei rima don toh ma riwei rima bina kundi jor dikangi jor diganki shika ko don ba yoyir kusan jyakallu don amman jor dikan gi kama kwai towuna ma riwei rima kai ma sugu sumau ma hanna pikan gu ma amna gaidigan gi no niga ir rimai ma riwai rima jor dikangi mawo pisu ko a lamo ma ko da ma aminbu bikangu ne makwewai yir rimai wunu wunu ma riwei rima don a pii jor dikan gi don ko damo tiwo ko chiku gokaru ko chiki ma amna kelgunu ko pikangu ma kweye yir tuno ningu yir rimai makwewai ba babu woron gu yini ningu job uyoy inchewe mun ton yokoh koh bu worongu a talange bu koyu tu nor nungi ambra bu kasa changa wu nya bu kasa bu de. masuwa buyaka wu nya ma de nor ya su a yila pna nor su a ningandi yey tuningandi noh pur pura don kum wuna nan somaya nye kundu ho ya kundu ra soma ya kundi suma ya ya kundi bukunga nor saroh puma yitoh toh wukun gu durai nungu labuya wuna nor se kun bu ya wuna yakundi wuwingi don ningu wei din nor se kun ningandi yeh kundi ning uwei bukunga anda ba sindi sendi chegu yitikingi a chudi puma don anda ba sindi sendi teng yi buya yoh a buhunga ka nin lobuya woh yoh kure. ya sindi sendi lei bur chagu bur charu pusu ya yeng a yitoh bur ya teng du dah char charu na yi jire nyan puna tubak bache do ba mana bache do ba mana bache dor ba mana toh nor nyingu puma kapuroa wuni ningu labuya chika koh yitoh puna ba kasa buya wu nya puna baringa labuya kinoh puna ba kosa byyaka wunya wu daya puna baninga labuya kinan din ba puna ba ninga pusu kundi a duna doreh da buma nor ba sunsei yitah yah labuya dingin nyindi sor wundu wundu su dinor bakor changa baninga tu ya kundi nyindi sor wundu wundu ti dinor ya kundi dingin ningi puma ya kundi yir koh don ka sonu mun lele pun ma pu ma sissei koni yitah ne maningo labuya koma son ma pu tayu yone ma son nyindi su ma ponguwei pusu yitoh tabu kama ninga labuya wi don maninga hanadi bu sindi sendiq kinon kama nin ba labuya wi don ma chemun umba wu gra ba karam na umbe nur moh laburu ma che mun umbawu gra yamba horonge yi balun wuna yi sindi sendi yi ninga tu doyoy ma che mun megida nur wi ka yir ya kundi bu smemengo a lom buru yitingi a lambu ru sai bu jyiga burbiri bumira burbiri ba yo birya yttu yo bir wai yittu yakuni a gawumcheimai ire kawuna de chei du ya kuni wuna ba kacha bagon yo kin kumi duma de do pa ma nigabu kuni noninyo noninyo palaka che duna ba ar somma kino kumi toh wuna yiyi kasi ba niga buri yitoh yikasi ba niga jyo ba niga jyo palka cheu dina ba arburi kuni toh wukan ge yika kano sari chedo ya lei dong saiba ba yo kusan jyakalu ba yo damuwa apii lapino wii toh shodon mache min ma kasi labwiya wuna manuwei labwi ya